أفضل نصيحة قالها لي شخص ما في أحد الأيام، إنه لازم تستثمر الوقت حجك، مو تخليه يضيع كذا. الوقت أثمن شيء، إن ضاع ما أنت بقادر ترجع الوجت-وجت الفراغ اللي ضاع. لذلك، احرص دايما أنك تستخدم أوجات فراغك في القراءة، في ممارسة هواية جديدة، إنك تسوي شغل، تزور أحد <hesitation> أو تتمشى. المهم، لا تخلي الوقت يضيع على جلة فايدة.